Oime guirareta oipɨ ɨ guajupe jembiu rava, ɨvategui oa jee, ojäkapɨmi oipɨ vaera jevae, öimevi guirake reta oikatu yae va, jare guira raɨ raɨ oikatuyae oipɨ jevae va